To dalili ko oshi tana dalta na ni dabu me ngishe mara bu to sabi ki ka'a ko ari idabu dole ko ndalto dabba a eko amfani fiyosa ko kiji su tirakin mila ko ki jebu sabulu ki milla na gita na boite sanna na yi amfani kisi ruta kori a e'she milla, milla agiti na ano mara na ta'ensuko ki bo fu se ki ruta nan na mai na ono in taimaka to nzuni milla kaiso ruta kori nzona dina a ina lawa na anko lawa a e'kafi a'e mara zuwa na anko mara nduti a mati a kam me'e de a tam kori to ai na dalta oshi a kano sauwo milla ke mara a iso amfani agos hafta geɗensu a sauwe nzuni ki mara e ndalu a ka so a ɗeno ka'a ewaiye na dino yo alheri a'e alheri na nayo alheri bu ke beni ke ɗoyi lahiya. Ngeɗenmu mungeɗe ndeyi a' hoɗano woi yee eh a emu amfani na yo amfanibu kuma ke ago eka geɗe ka'a <noise> heɗeno kai so milla kai so a kolshe ina bu na ko anko ini na lalamba lalamba kolo kobo ko ena lalamba lalamba ko na kobu ko ini ko gargaɗa ta si a kol inni ko a ini amfani e ka a kai so ka'a mara a andi amafani ko ka mara bu ko ye na dalili ke yabu mara zei na ko iko mara ko zati oshitko oshi dalili oshi ko we na kom ko wena mota, a dalili oshi ko kaje mashin a dalili oshi ko kaje inji e so ate makata ngoyeke a ina amfani ngoyeke sabo ki ka'a <hesitation> ze na dabba zoi lalamba goitu deyi a metu a oni wo'oto a toi a oto dai ruta kori ani amfani sabogi ƙa'a zuta zoi. Millai ka su ka ndalanko ruta bu ndalanko hoti bu ba ruta zoi ko gargata milla a e ruta don rutai kai so biya kolshenti zoi ni mumuni mo so miye mu ɗeyanko mu nam to ham mumutu mu tusa bebeɓeɗi mu mu e so mu ɗakti mo ganamta ham mu go riya muti tum ɓitu mara nam ndano mu'e buɗu gabi mu ze mu'e wo'oto mu sikfe mutai mu suni baɗi mu ye to sabi ka'a millai kai so lalanko are ruta wai ye bu e so ma kayam tusa ma to yam na ma ham to yam kafa ɗena tom bano to millai kai so ko- ko eshe nzuni a lafko bu ndati na sarni nguni ta andi to sarni bu to eka kai so ka'a lalamba a dalili sarni ko waina kya <noise> kuɗa sarni ko wana kya abu to e kai so milla milla ko esha lalamba lalamba nditi ko sarsi lalamba to si ndi ti bu <hesitation> e tim a geɗe ka lalamba e kai so ka'a. ɗe nonmu a tom rayuwa barta'a tine ino rayuwa na ko e ko kale bu ko we na leno la rayuwa bu kaɗeno rayuwa kai so ka'a ko etu ko metuko ko go riya ko metu go dus sannan ko hute na anko salla la'asar, esha na aka meshe riya ko bar tetu har kau so ki nzoni ki metu kaɗakko amma milla kai so ko lalanko boda bu ngalko mi anko nam an koiye bu wane tushe kya to dei ke on lafiya to.